Ddǎwà djú nì bbalè nì dǎ ndèy òluw nì tǔwtǔw ní nga nì dhi jì nì ngéyngéy bbalè nì tsǔw drǒ ddǎwa djò ddiy

Ka léy ndrǔ déy ddìkàddì cha ì nì ngǎ ndrǔ níchú nì nzów nà ka kwó ndrǔ tsotso cha ndrǔ dho ìdhí sòmù sò ndanà ndaní ndrǔ rǎ ndanà pbǔw njitsò djò ndrǔ rǎ ndanà dhǐy chùw ndrǔ ddí tsǐ níyà ì kâ ŋà ì ddí njěy cha tdiytdiy ní bbalè nì njěy nì njí jì fú bbalè níchú gbè

Fúndrú kà ì déy rr̀dha nà ì kà ó ndaní ì déy lǎní ì dhí bba ó à ká ì dhí bba ró nga bbò lǎní

Mǎ ngá dzakǎ mà pbo nì ndrr̀ rónga, mà pbo nì djòw rónga mà pbo nì ǒw rónga ddí njàddí nì mà pbo nì ndrr̀tsś rónga

Gbú rǒnga lǎní nyi léy chì gbǐ nyi léy chì ò ndèymí nyi kǔw kónó chú nyi nyǔ

Ndrǔ dhí yǎdha rónga pbòdha nà ndèymí ndrǔ chuw rr̀dha nà mádha bbúdha nà ndrǔ dho cha ndrǔ njèy màdho nì ddiy ró déydha nà ndrǔ kotss̀-téy bba ndey ró mà chǔ lǎnínga ndrǔ dèddù

Cha ney ì nì madí bbá ó nà nì bbalè à chuw nì mb í tuw jì nà ndrǔ bbi nì nyû ndrǔ dzź nì ǒnga ndrǔ bbi nì nza ndrǔ dzz nì ǒnga ndrǔ dzz nì ìdhí meydza ónga ney cha ì nì rǒnga pbǒ nà nì ndrǔ chuw ndanà mb rónga à lè ndrǔ tha ní tsúw cha ney ì nì tsúw thǎ nǎ nì nzòw ndanà ndrǔ chuw nì mb

À kà mà kwó ndrǔ tsotso ddiy ma cha ney ndèynì ndèy jǐ nì bbu ndrǔ dho ndaní ndrǔ déy lǎní gbè ngéy ní bbalè nì dey ddiy ní chú à rà jì mà déy mà kà ó njuwdha nà mà kà ó bba ó ndeyní mà déy lǎní cha bbalè vi de dey ddiy jì ngéy ní nga ó ddí

Sùkarì mí dhi low nì li nwǎngú nyi nì sùkari mbř ddrǒ rwo nì mî à ji nzǐ nyi jǐ sukarì mí lò ddrǒ njàddí sâ nà nyi mbr chǎy ngǎ ndèy nyú ddà ó ddiy ní ddiy gbow nì mî à jì nzòw ddí nzǐ mà gwíy ddrǒ sukarì mbrdha mì lò nà ndèyró wá nì fú lò njèy ndèy nzǐ à njèy ndèy nzǐ à njèy ndèy màdhí nzòw ró

À ji dhi nzow ní nzòw rǎ sòdha ò kpakpaní nzòw níchú ddí ddudjú ddù ndrǔ nì bbalè má cha ì dho dèy ddí ì koko djò nì rwo nì ndrǔ nì bbalè má njanja Uganda ó yǎdha ùw ndrǔddí teydha dhò nà nì gbow nì mî ndaní ndrǔ děy ì koko djú ndrǔ dho njèy na ní lò kà déy tsìdha nì bbalè ka ò

Ya ngǎjì ní lò nì ney mà kà ó ro à jì lidjòkpa ddadha dja à njúw nděyngá bbalè tso à tey lò ndrǔ nà ndaní ndrǔ ka ngǎjì ní lò bbà ì kà ò luw à jì à gwíy ndrǔ lǎ ní lò nà ndaní nzǐ ngǎjìní lò ká shì fú bbalè kà

À jì ka dzǎ cha kǎkà ndèy dho ɦwì nì nyû djú tsúw djò njàddî ka ddá cha ndèynì dhi nà nì nyû gu dyasi kà ó ddù nzánà à nyá dhi ngéy ní nì dho

Màláríyà mí dhi nì ngǎjìní dhi à jì mà wá ɦíy nětì ss̀téy ndaní nzá màláríyà mí dhi lǒw mà mà thǐ màdhí bba kàónga à déyo ní lǎní

Ngèy tdradha ɦuwdjò tǔwtǔw màdhí nzòw dho à nì ǐchú chú ndaní à léy màdhí nzòw tsǐ lò má ney ndèy tdè njěy kpawá ró ndruní nà nì ndaní à léy màdhí nzòw tsǐ dìchú ní nì màdhí lò-tsò má ka nì iy ndrǔló nà nì ndaní ndrǔ těy kà déy ddí chěy

Fú nì dho Mungu chuw nì ney bbalè kà ó wá nì sâ nà à lêy bbalè dhí rù thódha rónga jì nì ndèy li Uganda ó wá nì sâ nà bbalè vi dey Mungu mí lò rr wánì sâ nà chěy

Zòw nì ngǎjìní ddiy à dho ley nzǐ nyidho nzòw cho nga zòwdha ó zòw nì ngǎjìní ddiy à dho ley nyi dho ddù ɦǔw ní ddí zòw nì ngǎjìní ddiy à dho ley nyi dho ra ndeyli ngá ddiy tdùw ddí zòw nì ngǎjìní ddiy ndèy dho ley nyǐngá bba kàó nga dho ndèy njà nzǐ lǎní ddí

À dho dhi mbà mà kà ó à dho la mbà mà kà ó à dho ndrò ddí mbà mà ró

Ndèy djà ngba nì djǔw nì ɦìytss-ní-li à jì à nyǔ nyû jì í nì ddi nì ka rǐ nyû kàlangà nà ka nyǔ wá-chù má ka nzǐ kàlangà nà rwo nì shu ka nzǐ kàlangà nà wánì ddiy ka déy kàlangà ndaní à ndrŕ dja ngba dhò

Ngéy ní ndrǔ dò njèydha ley nì mà déy nì jǐ nà à léy nì bbalè déy nì ddìnga ó ya njàddí lò mókú njèy ndèy ro nyì rà dey ddì nì bbalè ní ndaní fú lò nyì ssí gbè ddì nì bbalè ní

Ndaní nzǒw dhǐy ìrónga vukávu ní nà ndaní à léy màdhí nzòw dhí nji tsò djú nga à déy lǎní ndaní à bbú klôw màdhí nzòw dho cha ney ndrǔ dho dhìy ndanà lǎní klôw nà nì

Ddì nì à kà fú nzòw ndrǔ déy sùkúl ó rwo nì mî à kà fú nzòw dhò ka léy vǐdìo rò ndrǔ shǐ dey njà à ndrǔ nyu ddà tsàdha dhò ndeyní nzǐ ndrǔ tsúw ì ngǎjìní ì dyasi ní nzòw kàò

Děy nzá ma rà hiy ní ma nzz nì Ddrà à kwo ma tsotso matsá híydha ó ddiydhò kúw ó nga ó lò tsi nì ndèy nzǐ

Mà léy nì màdhí nyû ddèrr ò màdhí nyû mà leynì tdǒw ó nyû mà léy nì rǒnga 'wiy nì lǎní cha mà rà ngu tsònì njuw ddǐyngǎ mà chey nì tsònì chèy ní mà tss nì djǔ nga fúnìchú à léy nì màdhí nyû rónga mà pbo nì

Tdra à rǎ tsúw dzà ò tsúw ndiy nzǐ à déy lò rrdha kpa nà bbalè nà wá nì sâ nà nyi bbú à dho lǎnà ní lò ma cha à djów à jùw nì wá nì sâ ó

À mbǎ cha ndrǔ nì tdra ní lò ru cha à kà à mbǎ mí ngâ ndaní chú fúddiy ka ká mbà à kwó fú bbalè tsotso ndrǔ těy ddì nì lò ndrǔ déy ddì nì ddiy ní cha wá ì nì njěy nì ddiy ó

À ji à nyǔ djǔrúgi kàlangà nà nì à ji à nyǔ bbì cha ngǎsíya ní a ji à nyǔ shu cha ddí ka rì kàlangà nà nì à ji à nyǔ ǒw těy bbiy

Ndaní ndrǔ ddí déy mà jì wá déy ddì fú nì chú dho mà jùw wá déy ddì fú nì chú dho mà nì ney Ddrà mí thíy nà mà ó fu nì léy nì ndèy ka tdra nì mà njúw màtsò ddìngaó ndaní mà dhí lò wá à dey bbiy cha ngeyngéy ní bbalè dhí lò vi dey bbiy ddiy jì nà fú nì chú ley ndey fú lò mà nì jǐ mà déy dey ddìngaó mà kà ó

À mba nì bbalè gbu dè à léy nì ɦùw chey nì bbakà ó à léy nì bbalè dhí nga ddéydha ddí sa nì ndèy ddiy tdùwdha nà

Ya ma nzà ró ma ra nì ɦiy ɦíydha ní ya ma nzà ro ma ra nì bbiy ma dyási dè ya ma nzà ró ma ra nì sìnémà mà njà ma nyúddà tsàdha dhò ya ma nzà ro ma dow nì nǔ ma rřdjǎ ngǎ ddiy má ma nì njěy nì dho

Fú nì nì chow chow mí bbiydha mí ddiy màdhí bba ó à kwó nì mà tsotso zěy wánì lò djò luw à ngu nì lò màdhò dhudhu

Tsùwdha ngǎjìní grop kà à léy njǎ sâ nà nyǐ ngá djǎnì nyǐ ngá yǎnì ka rà dey dhuw bbalè kǎó fúnì kě nyìmí lò djú ddù rwo nì mî à rà ley nyi rà dhì gbow nì mî à rà ley njàddí sâ nà nyi rà tǔwtǔw ní nga chùw à rà ngu ddíya bbǎkǎ bbalè tsò nza fúnì tsùwdha ngǎjìní dyasi kǎ ka tsuw ddiy

Ndaní mà chǔw nyǔ'wíy cha ney ndrǔ nì ndanà ìdhí pbúw djùkpa ddǎ nì mí lò à ngú mà tsotso kwo ddí ndaní à lêyní mà kǎ jǐ à déy ney ndaní à léy màtsò gbádha ngéy ní pbúw nà à déy ddì nì ddiy ní mí lò à ngú dhú dhú ní nì ddiy ní mà dho

À kà mà gwíy màdhí nzòw à kà mà dhǒ lǎní lò cha ka déy ndanà bba ó nì ndèymí Ddrà mí lò nà cha ndèy kwó bbalè tsotso nì

À rà jì nyi bbǎ à dho ddudjú ddù à tsì nzá ndèy njèy ní lò nyiró fú nì chú à rà dho nyi vì dhe bbiy ney Ddrà mí lò na nyi thíy ó cha nyi dho ndanà lò bbǎ nyi dyási dhò nì fú nì dho nì nyi nì bbalè ma cha nyi nyi nì Ddra nyú dda nì bbalè nì ndey fú nì à dho nyi jì nì lǎní

À léy nì mà bbíy nì kéykéy cha mà nì jǐ mà rǎ mí nga ò à tdúw nì nò tǐy bbalè djòluw mb à nyu nì nzǐ tǐ à léy nì ndì ní lò ngú nì chow mà dho

Nja nganà dhi má ndèy nyǎ drǒ nì dho à nì jǐ ka bbú nzòw dho ddǎwà wǎnì sǎ nà ndaní à pbǒ ndrǔ rónga fú dhi má ndèy nyǎ nì róddù

Ndaní cha màdhí nzòw dhǐ klôw nà ì ró ndaní cha màdhí nzòw déy lò-tsìdha nà nyǔ'wiy nà nyǔ'wiy ya dhi mànì ney drǒ bbalè ró njàddí sâ nà à sa nì bbalè dhí nyǔ'wiy

Màtsá déydha ní sâ ó ma ra nì nzuw nzuw màtsá déydha ní sâ ó ma so nì bǔkù màtsá déydha ní sâ ó ma ra nì ma dyási dè rà mà njuw ndanà ndaní mà chǔw lò má cha ney ndèy nì ndanà nì

Li ddéydha silimu mí dhi ró ddù à rà ley nyi rà tsì nyì mí djǔw ní ŋǎchú ddiy rwo nì mî à ra ley nyi rà nyirónga pbò lǎní gbow nì mî à rà ley nyi ra wá nì ddiy ma cha nyi nì njey nì njèy nyi ró 'wíy nì nà kwan nyi tsì ní yà nyi nì lǎní njàddí ndrǔ má ì nì njàddí ndrǔ nì dhi nà nyi rà chùw dí yà fú silimu ddhi nì ddóddò mbà ndrǔ ò fú nì chú à jì mà kí ndrǔ djùw

Ma dho ma rónga pbò mǎ ngá dzá nì bbalè nà ɦíydha nà nětì ss̀tǒ ndaní nzǐ bèr kǎ mà ndaní ndaní nzǐ à nyá màdho malariya mà dho mà rónga pbò dza kàónga thìdha nà fú ngéyngéy ní wǎ kpà pwòdha nà

Ya dji nì kwó ro ya mà rà ǒmà nzǐ dji pǔ ní mà mà léy li dhokpa údha mí dda déy fúngá tsòró mà klǎ ǒnga mà thǐy rǒnga déy lǎnà nzǐ à déy ngǎjìní

Njàddí dǐnì gù drá ndèy dhiy nà nì rù ka thó ddiy ndèymí ngǎjìní ka déy torózi nà ddiy

Sùkúl à kà ndrǔ dzž tsúwba dhí gǎr ndeyní tsúwba ndrǔ déy ddìkàddì ngéy ní ndrǔ nà fú nga dzzdjú dzuw rò ka njǎ lǎnà ní nì dzuw rò tsúwba-djá dhò ndeyní ndrǔ ddí njǎ ì ddìkàddì ì dyási nà

Fú ndeyli ra jì à nyǔ lǎ ní chù má cha ndèy nì ndèy ó kalanga nǎnì chù fú ndeyli nyǔ rěchí fú ndeyli mbrř lǎ ní cha ka dho mbrr̀ ní ddiy jǔiss mà ní chú gbè fú nì chú rà ley dja rà dey lǎ ní fú hìytss ní li dho cha ngba dho njù nì fú nì chú nì ddiy má à kà ngba yà déy nyǔ nì

Li dhokpa nà dhǐy ma ka njeynà nì màdhí bbalè nì ssey nì lòtsìdha nà djǒ nó ddù mí lò nì i aa sòdha li dhokpa nà dhǐy njèydha mî kà nì da nì nga ò ma shìdha nì klǒw cha ney mà dho ra ndana denà nà nì

Bbalè ddéy nì fú nì ndrǔ nì tsar ya ndrǔ kpì trozi ro njàddí sâ nà bbalè nja nì ndrǔ gbè ndrǔ nì tss ní bbalè níchú gbè ndrǔ dho nzǐ lǎní nji njèy màdhí bba ó

Ndrr̀, towmbù, djòw, ndrr̀tsś ndèymí tdiytdiy ní nì nà